ཐེ་རི་གསར་སྨན་ཆུང་ཆུང་འདི་ནག་ཅ་སྐལ་ཅ་ཏ་སེ་ཡང་ལབ་ལེགས་པོ། དེ་སྐྱིད་ཏོ་དེ་ཁན་ཕ་ཤ་གི་ནས་དེ་ཐང་པོ་དེ་ནག་ཅ་མེད་ཆམ་པོ་བརྟེན་རངས་བྱ་ན་ཧེ་བཀྱང་ཅུ་ཡ་རེ་རེས་བཞག་དེ་འོ་འཛུམ་ཧ་བོ་པོའི་པོ། དེ་ནི་མང་པོ་ཕ་ཅིང་ཕ་ཁིན་གི་ཡོང་དེ་ཕོམ་འབབ་ཐུག་ཞེས་སྐུག།